जर्मनी म्हणतात लोकांक पयली नाझी जर्मनी ची याद येता। आणि तेंव्हा जर्मनी चो लीडर अडोल्फ हिटलर असलो। पण आता जर्मनीं खूप बदल आयला बर्याक।